Indoneesiä kultuurist ma tiiä tuud, et tuu um perädüsuur, sisulidsõlt kah nigu impeeriüm – väega pall'o saari ja maid hõlmas taa Indoneesiä. Ja egä saarõ pääl um jälki uma kultuur ja ei saaki kõnõldaq ütitsest indoneesiä kultuurist. Noh, tuu um olõmah, niiüteldäq riigikiilne kultuur kah, a lisas toolõ egä saarõ pääl määnegi tävveste uma põliskultuur.